دخوړو دپخولو میتودونه مختلف دی او ډیېرمهم دی چی مختلف میتودونه استفاده سي او خواړه ډیر زیات خوندور کوي نو پدی اساس ویالای سو چی میتودونه یی مهم دی اومحتلف میتودونه باید استفاده سي دخوړو په پخولو کۍ چي په هغه کي بیا داروګان، ډیر رول لري دخوړو رنګ ډیر رول لري مالګه او هرڅه په اندازه باید ور ولویږي